पड़दा गहर न मन लगाया जाए, हर जग जसो की दर्वाजा न मन लगावज। खिड़की न मन लगावज, गाडी, बस, सब में पड़दा का उप्यूग होज। और पड़दा न से हर जग मतलब अपन घर की वो भी बचत भी करी सकोज। जे कासे की पड़दा लगावने से घ से अच्छो भी रहेज, घर मा धूल धमास ये नी आउट है। और परदा मा असोरज के हर जगह परदा को उपयोग करे जाट। ताकि कोई मेहमान भी आया तो दरवाजा लमण परदा लगाया जाये उकसे अच्छों भी रहस। और घर की सुन्दर्ता, और सोभा भी बड़ाज पड़दा न से, तो एकाल ये उपयोग करेजाज, आई।